Este jaa kuutu televisión yuachii nuu kanchuku inn tee ka´ayo jii in suchi luli ya´a vhii naa tuu sa´ayo jii te ka´atuyo jii jaluli ya´a na staá tau televisón yua chii te teeri a chituyo te kastaii nuyo ntasa sa´ayo te este no kunito maii n´teii jenaii chii kanasama tuii maii na nani yua esto yua te este kuu kante´etuii te kuniyo te´etu mayo te este ka´ayo jii na samaii chii kunini ntoerti suaa a hiyo jii te kana samatuii.